U ngë e di nga e haja nani, përçë la ricerca ancora ngë ka vatur përpara, por prisja edhe njetr parë vjet sa të shihja ku jarrëjën e dejë e ncajarja, ngë e di na mënd jetë u futuru però isht interessanti.